أحب الكلاب لأنها وفية وتحب اللعب، وجودها معاك يعطيك إحساس بالأمان، والرفقة، غير كذا يخلونك دايمًا مبتسمين الكلاب تحس -إ- كأنها جزء من العائلة.